ia, fômba fitahi- fitehizin̈y ordinatera, raha an̈atin̈y ao zen̈y. Izy io bôkà misy disk diora zay zay zen̈y fivolan̈ana izy. Abôkà eo amin'jay zen̈y, diska diora io zen̈y ao zen̈y mipetraka aoa zen̈y raha jiàby. Donne jiàby an̈atin̈y ordinatera io zen̈y.